Ngëko, ngënko ngampee ngí pëncar injí dí biwínjí: uliyoŋ, ufúgú cí, untúmp cí, ubus ací, umbúrú cí, undáali ací. Me ngampee ngí pëñoon ací umboopal, ufánt ací.